Ny olona avy any Aostralia dia karazan’olona tsy dia tia ady. Raha mijery moa tsika ny tantara an, dia tsy dia nahenoana <hesitation> firy loatra ny momba ny hoe Aostralia izany an nandeha niady tetsy na teroa tamin’ny firenena hafa. Fa ry zareo dia <hesitation> ny <hesitation> ny ao amin’ny <hesitation> fireneny ihany no hiasany loha.